Ya binatan yang paling takaruannan binatan yang paling dia paling kotoran itu adalah binatan babi, mana bertempat makannya di peci, diia punya tidurnya ditempat yang kotor nikalania nitaitai salalu dia makan niali taun nialipeti maimai molokon lalisem binatan siam masuniale satakaruan pokonya namanya binatan natai binatan hahu binatan khatisiam apalagi kalo nijaga malu siam siamniatau nipulusi nipulusi binataniam. kalo aukuna hauruma aumatauleta hahu auamle jadi binatan paling kotorann binatan hahuam santaitaiso nala jadi kalo jaga masalah binatan yang paling kotorannam binatan siam binatan siam binatan asu pokonya nipaling yalisiiam paling taitai niale yang paling takaruan hahuniale takaruan nialepeti kinaka nialibinatansan abis, binatanya kotoran niali peitina abis kipolula niulalison usuasuano paling takaruuan binatang yang kotoran binatang yang paling hula pokonya hauni kopu haulideh binatan paling taitai binatan hautati asuam coba kalo binatan luelikaya binatan auhidup binataiatuli kaya kera isibinatai atun binatanni kahara. Kapan barurilua penting baru hulattapa hidupsiem takaharali tati binatang aiati binatang. hahu tati asu binatanam siam paling taitairi binatang nicungkii tauniali kinaka lataunicungkil baru tauniali nihamira tahu baru nihulanisinanam hulanilapu nisina tahu hulalisam binatan siam di binatan hahunam, binatan yangtaunilapu nijaga malusia mani alin manusia, jadi binatang paling jahat binatan hahuam laeu binatanam eulotomun eau ruaruanesale harus uamweli auewa lotomun sulaelan musti aunisarun pokonya nihogor auturun nimulahu asihu nimataamebinatan hahu, jadi binatan tapopona siem binatan kahati binatan hahunam binatan yang kahati binatan siam iyali ipeti maimaini niali kinaka niali binatan tauhulapunlalin niali peetin abisi tobinanatan siam, apalagi asunam nialai takaruan sonala nialitu nikaiti riali numatihahunam koa <hesitation> tati asuam binatan yang paling kotoran ti kalo binatan amoiraran erikamhidupkam balompernah sian daging nama daging uliuli daging binatan siem binatan siem taiata binatan hahu binatan ampalingkotoran taitaini hewan siammpaling taitai eumairaran nituem uliulisiam iya. Binatani taukebersian binatan taitai ebinatan hahua jadi binatanam kalo aujaga amkoa sewaktuwaktu nijaga kiamat osiniluka amale niruka nijaga amat tanipulu haleam kalo auruamacilaka bisani pulun hanamai honda cilakatan binatan hahu siamne binatan kahatisiam, jadi binatansan kalo bolehh loilutu menang ujaga suiti maropu male amtau binatan taitai binatan hahu binatan kahati binatan asu kalo binatan lelakinikan ia binatan kaya uliuli binatan mairaralu terus nibintan elaela nikan tapuamkoa binatan apalig kahatie binatan siam binatan sai taitai hulalayeni taulalin kalonilukamsan jagani malusia maiali jajimalusia niusahat nipapamalu ia karnabinatan sanikotoran taitai nikajahatan siam loitauasu, <hesitation> asuamkalo mangkali siam lamori asuhoun mualajaga laleka jagale tutulukalejaga amaniali malusiam jadi binatan siam binatan kahati binatan hahuam binatan kahati, binatan yang paling iakoa lesa binatan siam kalo binatan ruelasiam aureki remori pokonya binatan luembinatan namai itiimsuka koa binatan kahati itaiara lamaisiam italiharaam tapi kaya mairaran itaisanang. Binatan uliuli tausanang kaya malute itaresanan malee binatan tati binatan binatan suru binatanikan susanari binatan hahu asu siam tapasiam tapi kalo itari binatan kan ibinatan ia itari binatan kaya uliuli ikari malu ikari maiunata mairarute binatan kausiam binatan kahati kaniale niale bisaam tahu upuane niali numa nialitakaruan paling kotoran binatan yang paling taitai binatan hahuam, binatan taitai binatan salininuam niutaulalin niutau lalin nanumasoma tausa asapanuma apalagu tati asuam rialisa nialitaitai ruruhanamei pokonya aurialisam inawa paling iapobinatan hahunam binatan paling kahati lesaame binatan binatan taitai lesa amee <hesitation> marikaharam palingsuka nisa nisinaseri ia pasaruan talibinatan tapi itaeruliulipa nisua taulalin niusupa itari maela maera ninulehatuha linuma loimotoia ehuamkahati tati binatan sihula takaruan, binatan lain selain dari binatan siam binatan kahati ambinatan kotoran binatan hahu tati asuam binatan siam le, paintaitainisaame yaullah dehh binatan kahati siam binatan siam binatan binatan takaruan talunam binatan siam. Lain dari binatan uliuli, lain dari binatan malu binatan mairaran tuina binatan hauta binatan siam paling kahati, istirahat ele.